في رأيي شعور ما يحضر أحد حفل زفافك، ممكن يكون محبط ويجرح، لأن الحفل يعكس بداية جديدة في حياتك، وتكون متوقع مشاركة هذا اليوم الخاص مع الأشخاص المقربين لك، لكن إذا ماحضر أحد جنازتك ما راح يكون عندك نفس الشعور، لإنك مش موجود عشان تحس بالألم إساسا، لكن الشيء اللي أكيد فكرة إن الناس ما يجون في لحظة مهمة زي هذي برضو مؤلمة.